Toh yu yuvuriza yuvuri mulsuku yamulwundi yababakari sukwar yahu kifi kwali kwali yah u kifi buhu buhu yufiri dul kifi sosai ka sukuri iju fobarkanu iju yu virigur sakwa ama banku dunama mtori koba sutsimal dunama mturi kushu bawani kanti sal musha jan bamdu abanku dam ubahakaba dunama tsurayimal janyuviri lalaba tuka sukushu kushu manyu dulba ki dulba taka gora mushajan nada dubu dunama niyu suwaga dunama mal dugu dandan mai zurima kushu kushu giyu ivirizari bawudiba buri kwa tasamari ki thukane dashi ma iju huda sa’a albarka kwa kushu manya guri dachi aban abanku dam sukuri aiyibumal nurbamba maya baya biku chapiya givuri dulda kiuguri suduri kushu nadu dugubun yaguri kushu chamayi busuku chasafiya dulda kiya kuiunkurda duri umbahakaba dunamada bandam musha mturi yu suwa ga dunamai ahuhurmdi dunama haluri mdu mtori komi ayukudu yakudu dam musha janbandam mushada mas ijugabardam jaugakiban dam jan kutumdu ban zudu uzaku iju sobarka anuza uza ijufobarka anuza zakutumdu uza abamdu uza muti komal da komal anumdu musha iju fobarka anu musha igufobarka igusobarka uzaku wasukamur girmal mushada mal zaku survakwa. uza musdagu usi jamusdagu jan naya ayuja girigamal zaku kobari duya ahalbari nay girizamal naya uza sosai kobari haluyari kobarinaya dari munsu uza uza maja dulvi aiyima majadu ivi ayima malnarhiya kuma naya uza naya uza za jan ja anpari zajan ga ampan jan kutummji jankutumdu harabada jankutundu jafobarka musha musha ku iju dumanayi musha kigudumanayi musha zaku aga albarka agamusdagu kwa ausumusdagukwa zarku iju abantu ijubatu mushada jafobarka janyu mul suku ba kushu kushu danama bupundum sukdayimal yida baka bumurai ndachi mi dulda biku dashi yu dunama mturi mdayi tsuga ndunama dugudandama dunama chahurilsri chatun kifi buchu kihuri wurdi buhuzayu giyu ata ya duly u aha kwa ulufumari mdu ivuri dul anuda ali abuja duga ali kano diya viri dulda wurdi gabadaya diyu vuri dulda ama bankuban daro dunamagu-ya amturi lagurbu asukwa yimal aban duyu iviri nda dam book sura sai uzari kushu kushu uvuri zari sayi sumayima mushadama ndarigaban sal sursumku dam jakijayi jafobarka jafobarka nuiju janja mushada jansukuku ki ijubari sal giyu bathuka chumal iyuhuwamur lapiya jafobarka jafobarka gudawanyi mushada sal diyu bathuka chumal kujudawanyi naya ku kuda halku musha. Ku iju abari kumu ara hal dulapiya mura arahal du lapiya ngu shada sayi yiyu bathka chumai iju afubarka ngushada iju afubarka iju afubarka nyashada iju afubarka namur ngusha marghi mura abarkig mur mura akitiri kirmur mura aburi ngushar mur saka mura ayisu kira kir mai mura kitiri kurur murk u iju a handa lapiya ku iju adarwanda ki iju awar ngusha namur bul kuma mura akidu iju anunda ku iju ad ku iju awanda lagu ku iju awa nda lagu ku iju awanda sa’a ku iju awarnda ku iju awarda usim ngusha namur ngusha marghi ku iju afubarka ku iju abar mur allah ku iju ahadiya mur asir ngusha marghi asim usi iju afubaika jan dumur achu ban damja muri inda ku iju awamur lapiya ku iju a wamur lapipya ku iju anamur koba ngu idumur bathka duluba su duri jan dumuru apaya jan dam ja ngusha da iju afubarka iju afubark ngusha usi usim ngusha da guli ayi mai ngasha da mai aili ayi mai ma iju abari mdu. Zubau dumur ara zuba akuwa usin ngusha iju afubar ka nyusha namur ngusha marghi ku mura amul kokali mura ahadar kur mura amul kokoli mana muri inda ngusha abari murk u ngusha awar mur iju afubarka usim ngusha usim ngusha marghi ku iju abari mur kaka muliri indariyi kaka mulari indunyi Iju aɗawaryi ngusha iju aɗawarji ngusha <noise> to usaim ugusha ki nayi abaya ivi ɗu wuffuryi aɗi ku nabaya marghi iju fubarka ku iju aɓaryi ugusha ku iju a ku iju aɗawar ugusha naya kulku sai kiɗu iju anu ugusha na ɗaya akiɗu iju anuyi iju kuja aɗarwayi ugusha iju kuja anayi sa’a iju aɗawarnyi ugusha ɗa iju afubarka iju fubaarka iju afuɓarka ku iju adarwar yi ku nayi ara yaba ɗugu unurya tsun ngusha ku iju a aɗuwaryi nayim kaka muluri bymyi dugu nuriyaku ɗiya ayabaku.